Da koa falifaly avao andraky nareo roa tiky lafa tafaraky Da tena mahafinaritsy kegny mahita anareo roa mifanoa sy mifanampy, tohizo fa tsara Fa laha hôkanareo avao zao ny finama da tena ho tonga lavitsy ianareo